Aga gunana tradisi ko tauwe makkukkuwe ero tradisi e gunana ko tauwe makkekke baraq naissengngi maga tauwe riyolo apaq tauwe makkekke pada nallupai manenni sininna appegorenna sempu lolona iye maddiyolo e erona gunana magi tradisi e leipertahankangngi baraq ero tauwe makkekke deq nallupai tradisinna riyolo